Agny Rosia, Rosia ndraika zany an, mampiavaka ananzy an de amin'ny fivavahanzareo an zareo fivavahana Katôlika Orthodoxe. De presque mivavaka aminzany aby se zany ôl akagny. De ny fij- zareo koà zany mbôl mampiasa an'le fiaignana didy zadogna hatramin'izao zareo Rosiana.